Mme uto adin eke ani ndiọñọde k’isọn itu eke mi. isidade item udia edi uto adin iba. Nnyin ndadndad adin emi otude eyip ida idi imalda imi item eyium isi adin ida ikama item mkpo ifiak inyene eke mbasañ, emi edide k’idu mbakara ka adin iba oro kpo̱t ke ndiọñọ edad ntem udia idighedi mi ikpoñ edi ke kpukpru itie ke mkpo ntro adin emi uto adin iba emi ada itie se ndiọñode mbaña adin edi oro.